دراسة التاريخ مهمه علاخاطر تخلينا ن- ناخذو العبره من اللي عاشوه الجماعه اللي قبل، وما نعملوش نفس الأغلاط متاعهم، وناخدوال- الخبرات متاعهم، كامل العلوم والحكايات هاذيك، من غير تاريخ ما نجموش نعيشو، أما في نفس الوقت نحس أنو ما لازملناش نعطولو أهميه كبيره للدرجة باش ما نبقوش عايشين في الماضي، لاء، لازمنا ناخذو منو العبره وبعد نتجاوزوه وما نكملوش فيه.